Aaming tei sui rok ni tongmung kok salaimung tei naikolmani nangmani kok khe juda juda. Aaming bwsa rok sak sakni thani tongnai hayungni borok tei kwbangma jorao sak sak tongnani muchung jago. Phiya kusurok khe luku bai tongnai tei bothop o tongnai tei borok bai baksa tongnani hamjago. Sui rok chirikhogwi kok salaio tei aaming rok bo chirikhogwi kok salaio. Phiyaba aaming bwsa rok khorang tei bwsakni kok bai kok salaio. Phiya sui rok no khe sal brum brum twilangnai phataro himna nangnai tei kok khnamani phwrwngmung nangnai. Sui rok khe tongthokna bagwi belai kheno muchungwi tongo tei bhorkno fwrungna nangwi mano. Phiya aaming rok khe belai kheno hachal tei sak sakno rwktharwi mano. Aaming rok sak sak khe chanai phiya sui rok khe kwbangma jora baksa khe samung tangnai.